בִּנְסְבַּה לִי דַרַגַת הַחֹם הַמִּשְׁתַּלֵּמָה בְּיוֹם הִיא בֵּין עֶשְׂרִים וּשְׁנֵי לְעֶשְׂרִים וְחֲמֵשָׁה דִּגְרַת מֵאָה, קִתְכּוּן מְנַעֲשָׁה וְלָא חַם בְּזוֹב. אֵמָא לַיְלָה קַאנ כָּאן פַּרְתִּיךִי בֵּין שְׁמֹנַה עָשָׂר לְעֶשְׂרִים דִּגְרַת מֵאָה, בַּשּׁוּם נִתְחַנֵּן נִשְׁנַע וְנִרְתַּاح בִּלְלָא חֹם וּלְלָא קוֹר. הַדְּרָגוֹת הָאֵלֶּה מַעֲשִׂים שֶׁתִּחְשׁוּ בְּנֻחַ לאורך הַיּוֹם.